<hesitation> أحسن طريقة هي إن أنا أكون خلصت اللي ورايا بدري وأنام بدري على الساعة عشرة مثلاً كده، مكنش مثلاً جعان كده أوي ولا شبعان قوي اللي هو وسط بينهم <hesitation> أبقى بعيد عن الموبايل مثلاً ساعتين تلاتة كده قلب النوم.